मधुमक्खी पर्यावरण का बहुत मुख्य हिस्सा होली। मधुमक्खी शहद निकालने के अलावा परागण जेके अंग्रेजी में पोलिनेशन कहल जाला। और जैव विविधता जैसन काम में बहुत मददगार होली कइ वैज्ञानिक त ईहो मानेला कि अगर मधुमक्खी वातावरण से खत्म हो जाए ते पृथ्वी का स्वास्थ्य बहुत खतरा में पड़ सकेला।